<noise> ñaa ti ti ti kuntanintuva ka ku tina ka sani sio in tina ntiu ñaa sa´nta paliri ni kisiari sa te kee atai kuara yuku ra ntiku ri kuari ni´ra ña sani ntoora in kua ra ni untuvara ra sani ntaku ntuku ntakunturi xii´ra ta´tu Kuri kasira na ntikuira na ntisira tyi ñaa ka´ri ra tyituvi ri ixti´n ri ña toko ra katyira ra kuntanituva ri taku kuentiu siri ra tyinu ri nu´ri kava ri kua ri ñaa ntaa ta sini tukura ra ha´ra ntiku ri katuura ntanami kuntumi ra sa´ra sa kari inturi ñaa yanu ta ni k,uu´na ni kantakara sakune intyi ini miiri ra ha´ra ntasinu tuuri ra ntatuntiu ko´ra ntasinu sa kuatukuntiu nantuku ntuira